Daafeŋolu. nŋa munnu loŋ. ntelu la londoo kono. wo lemu, niŋ woloo kono loŋ, i ka fo saŋo. saŋo mu daafeŋ keseyaariŋ baa le ti. Kaatu niŋ ye a jiibee. tuloo miŋ be a la, tulu fitiba, tulu fiti baa le be a la. Aniŋ fanaŋ niŋ ye a siŋolu jiibee, siŋolu jaŋayaata kooma, bari, i ka, i ka danpi, i ka lanpi noo le, <hesitation> aniŋ i ye a. a ňaato siŋolu jiibee. wolu maŋ janfa bankoo la baake. wo le ka a yitandi ko ňiŋ,, a tuloo ka i moyi le. atiolu fanaŋ ka wuli i ka loo, i ka a miira fo a tuloo ka moyiroo ke ňaamiŋ. a tiolu fanaŋ ka kumakaŋolu muta wo le ňaama ka a dii a bala jaatoo la. Aniŋ fanaŋ a ye denndoo noo. a ka dennde le, waatoo miŋ na a ňanta dennde la, a ka dennde fo a ye a loŋ ko saayiŋ, nmaŋ tara kutindiŋo daa. A ye naa funti. Aniŋ fanaŋ, a tariyaata. Niŋ a ye kuu moyi. a si bo jaŋ, a ye taa dulaa doo to tariyaa kanma, aniŋ fanaŋ a ye loo Katabake niŋ aloota. a ye i yeeti. Munaŋ na nko kewuyaata le, parisiko i ka ate le je a ka loo, a ka i yeeti. a ka tara meeriŋ ka i yeeti, ka i lamoyi. Wolu, wo yeetiroo niŋ wo lamoyiroo, wo bee puru a se a taaňaa loŋ. A ňanta funti la waat jumaa le. a maŋ ňaŋ na funti la waati jumaa le. Wo ye a tinna. moolu ka a fo ňoŋ ye ko, i keseyaata ko saŋo. Tii, tii, tiilaa feŋolu fanaŋ bi jee minnu ka tii, i ka a fo i ye ko woloo. I ko woloo fanaŋ, wo fanaŋ keseyaata. I ka woloo le je. santoo sooneyaata a ma ňaamiŋ, duunoo, duumoo fanaŋ sooneyaata a ma wo le ňaama. A fanaŋ ka biti le. Duumoo. a ka taamoo muŋ ke duumoo to, wo le ka siiyaa a ka tio miŋ ke. bari niŋ i ye a je tio la i ka miira fo santo feŋo loŋ. Bari, ate niŋ ňiŋ siiseelu niŋ kamoolu, i bee be wo. wo baadinkundaa kiliŋo le kono. Bari ate. a tariyaata duuma le, ate le tariyaata, a la taamoo le tariyaata wolu bee ti.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 Niŋ a tio ka tio le taa a ka a ke sawundaŋo kono a ka, a ka a yooyaa. niŋ ite fanaŋ naata. i ye a ka sawundaŋo kono i ye a yooyaa, i bi naa la le. Woto i se a loŋ ko, ate, a maŋ tara a tio fee. mee a be a la, a faŋ ne fee, a be a la baluolu le fee, wolu le ye a tinna, aaa siisee la kuolu, nŋa, nŋa ňiŋ ne loŋ jee to. Iyoo siisee fanaŋ. niŋ i ye a je jamaa jamaa, i, i ka tara tuuri daala, tuuroo ka tara daamiŋ. i ka tara wo le to jamaa jamaa. kaatu tuuroo. tuuri dulaa to. tuuroo be ke la siiňaa kiliŋ piŋ, piŋ, piŋ. wo ka atelu kili le. nko i ka a loŋ ne wo dulaa to de a si naa ke ňaa woo ňaa i be feŋ tonboŋ na jee le. i fanaŋ ye wo loŋ ne. Wo to, siisee ka tara yeetiriŋ, tuuri, tuuri kaŋo la le. Niŋ a ye tuuroo moyi daamiŋ. a ka jee bayindi le. a ka tuuroo, tuuroo moyi daamiŋ a ka jee bayindi le. Iyoo wo le ye a tinna i ko niŋ i ye, niŋ i ye fenkoo je, niŋ i ye siisee je a be bula la jiibiilaalu nooma, i se a loŋ ko tuurillaalu wolu le filita a ma; niŋ wonteŋ siisee, a ka tuuri kaŋo le bayindi. mee a nene maŋ dunilaa bayindi, parisiko tuuri dulaa, feŋ si joloŋ noo wo le to ate muŋ tonboŋ noo la, bari muŋ be sio kono niŋ wo boyita duuma. wo be, wo be disuudiri la le, ate, ate wo miŋ noo la. Niŋ a ye a toŋ muta. parisiko wo be wo boroo miŋ na. i se a je niŋ a sappita a toŋo kaŋ, daafeŋo se birikintiŋ noo le. Niŋ daafeŋo buŋ, buntanta a birikintinta, aloori ate si naa naanaa a ye wo kaŋ juloolu jiibee a be ňaamiŋ. a ye, a ye jee taa, a ye jee kiŋ puru miŋ se a tinna wo la niijio kana sooneyaa noo ňaamiŋ. Mee wolu bee mu keseyaa le ti. kaatu niŋ a ye a tara keseyaa nteŋ, a bi naa la le a ye takki a juu, a juu koomoo la, a ye a fo a be jee kiŋ na. Walla a ye a fo a be a kono soo la, wo duŋ maw ke kuu ti muŋ ye a loŋ a be feeyaa la. Wo keloo be mee la le, a be dimiŋ na. Bari a taa dulaalu le to minnu ye a loŋ ko a daafeŋo senboo bee baŋ ne. Iyoo niŋ i ye wo jiibee. wo fanaŋ, nŋa miira ko wolu mu, aniŋ wuloo fanaŋ, moolu ye a je le ko moolu ka taa le fo waati doo, wuloo a ka moo bondi kuu to. wuloo, niŋ ali be i la suo kono, waatoo doo siita. niŋ a ye kuu moyi. muŋ ye a loŋ ne ko koridaa luuntaŋo loŋ. i se a je a ye kuma, a ye wonwoŋ, a ye wonwoŋ, a ye wonwoŋ fo miŋ se a tinna wo ye bo. Woto wuloo mu garijiňee le ti, wuloo mu kantarilaa le ti. Muna kantarilaa ye a loŋ wo ka kewuyaa le, moo miŋ be kantaroo la. wo ka kewuyaa le ko, woto, yarafaŋ wuloo mu kantarilaa le ti. Wo ye a tinna aaa moo se a la kewuyaa, aniŋ fanaŋ, wuloo la, hani tubaabuduu, i ka a je waati doo, i ye sinsindiŋo taa, i ye a bula a kaŋo to I ye wo sinsindiŋo taa i ye a bula a kaŋo to, a ye taa fo marisee to. a ňanta muŋ saŋ na, a ye a saŋ. Ate la wo ňaato buloo, a la wo ňaato siŋo. a ka wo le taa a ye a laa sandiri feŋo kaŋ, i ye a kalamuta ko a lafita ňiŋ ne la, a ye a tara kodoo bi jee, paňee kono. Ite ye i la kodoo taa, i ye a la sandiri feŋo taa i ye a bula jee. Wuloo, wuloo kewuyaata le de, wuloo, kesi, keseyaata de. Donku ka kewuyaa, aniŋ ka kesiyaa. wolu bee mu kuu fuloolu le ti minnu ye a loŋ ne ko i ye ňoŋ faasaa le. I se i, i se i fo noo xoŋ kooma le. Niŋ i ko kewuyaa. i se a fo noo le, niŋ. i ko kesiyaa. i se wo fanaŋ fo noo le., tonbii, a fo dulaalu le fata domondiŋ bari i bee ka kuma kiliŋo le yitandi. Iyoo ntelu nŋa muta, epii. n naata ňiŋ fanaŋ loŋ jee ko ňankumoo fanaŋ. muŋ be nna suolu kono jamaa jamaa. a fanaŋ mu daafeŋo le ti muŋ ye a loŋ ko a keseyaata. ňankumoo, ate, a ye a la haajoo le loŋ, a lafinna kuo, a ye wo loŋ baake. Ate, munnu se a tinna a baluuňaa ye soneyaa. ate ka tara ite bala puru muŋ se a tinna a baluuňaa se soneyaa noo ňaamiŋ. Wuloo. wuloo ka tara i bala le, baadinyaa la, aniŋ kafuňooyaa, mee ňankumoo ka tara i bala le, a la nafaa kaŋ. Niŋ ate i bala i ka a fo le nna ňankumoo, wo ye a tara e, a la nafaa miŋ be i te bala wo le ye a nakindi ite la. Bari niŋ luŋ miw na kooroo kuo <laughs> maata i la. i ka a je a borita, i sii sii, i si sii <laughs> i ye waati ke i ňaa maŋ a je. ňankumoo, i ka wo loŋ waatoo miŋ na, niŋ siloo miŋ na, niŋ saŋo keta koridaa kono. a ka bori le foloo. Lookuŋ muumee ite a je la, niŋ i maŋ i keekuŋ fo tili taŋ naanoo bee ye tanbi, ali si naa je a muuruuta naŋ. Iyoo wolu bee mu kuolu le ti minnu i ye a loŋ ne ko hakkilituu kuolu loŋ. Mee wuloo, ate mu, mu. ate mu teeri kendoo le ti. Kaatu a diiyaata, a kuyaata, ate ka tara i bala le. Wuloo, ate lemu daafeŋo ti muŋ ye a loŋ ne ko hani ooo duniyaa naafulu tii baa si naa a ye loo, aniŋ a la naafuloo niŋ a la feŋolu bee, bari niŋ ite loota. a ka wo naafulu tio bee fili la jee le. A bi naa loo la ite le bala. Woto wuloo mu <hesitation> teeroo le ti. Wuloo, a ye kunuŋ loŋ, a ye, a ye bii loŋ. Aloori niŋ nbota wolu la ooo nte daafeŋolu bee fo la parisiko daafeŋo, ite wo taa noo la i ye a la kewuyaa fo. oooo a ye naa lafi tinna ko moo. Nte sii ňiŋ dantaŋ nu le fo noo parisiko oooo <hesitation> saajio, wo ka tara a la nii, nio le fee. Ite a fo noo la ko saajio keseyaata le, walla ite a fo noo la ko baa keseyaata le, i kewuyaata. Niŋ i ye a je nko saŋo le kewuyaata aniŋ wuloolu. doolu bi jee minnu ye a loŋ ne ko, aniŋŋkewuyaa niŋ keseyaa maŋ maa ňoŋ na. Niŋ i ye maaloo jaa jaŋ saayiw saayiŋ. i ye saajio bayi. a faŋo ye a loŋ ne i ye a bayi jaŋ ne, bari bi taa la miniti luulu, a be muruu la naŋ wo, wo feŋ kiliwo kaŋ. Aduŋ a ye a loŋ ne ko wo dulaa faŋo i se a busa noo le. bari a be muruu la naŋ komiŋ niŋ a ye a tara i maŋ ate le busa jee saayiŋ saayiŋ. Woto, <hesitation> kewuyaa, tooňaa, tooňaa, moo se a fo noo le esiko daafeŋo kewuyaata le kaatu doolu kewuyaata le. Bari doolu, nmaŋ kewuyaa suutee wolu bala. kewuyaa baliyaa le be wolu bala. Donku nse ňiŋ ne fo noo xiŋ kuo to.